.سمندري کبان په مختلفو شکلونو پېدا کيږي .ځينې يې ډېر غټ دي، ځينې واړه دي، ځينې يې خطرناکه دي او ځينې يې د خوراک وړ دي او همداسې پکې داسې هم شته چې د خوړلو وړ نه دي. نو <hesitation> مختلف دي.